kalua cara berapakaian aku sih tergantung situasi, kalau di asrama ya kek gimano orang di kamar lah, biaso nyo orang dak pake baju duduk depan cuma ya pake celana sih dak mungkin dak pake celano terus ya kadang kalau dak pake baju pun kalo gak ada aktivitas baju tu bisa pakai duo hari terus celano jugo bisa pakai duo hari baru di cuci kalau gak ada akitivitas, tetapi kalau ya kalau ada kegiatan di luar biaso nyo yo pakai baju selayak nya baju cowok lah kek baju kaos, celano panjang pakai sepatu kalau ado kalau acara penting kek gitu tetapi aku dulu tu kek gimano yo kalau di dusun tu kalau pakai sepatu kalo mau main-main kek gitu di ejek teman kek mano norak gitu, <hesitation> gak tau <hesitation> pola piker orang disano tu kek ngelihat orang yang aneh kito disebut terus <hesitation> sampai di jogja ni aku mian ni yo jarang jugo pakai sepatu cuma beberapa Semester ini lah <hesitation> kalau keluar pake sepatu ya tau tempat jugo kan kek kalau mau main billiard biaso nyo kan, orang rame masa iyo pake sandal jepit, iya harus jaga penampilan juga biar gak di kata in orang ya kek gembel lah gitu, terus ya sekarang kito tau sekarang ado namo nyo ya aku baru tau jugo gak tau itu dah lamo apo dak masalah skena atau apo itu star boy kan skena itu yang membeda skena dengan star boy tu kan. yang mebedakan skena dengan tar boy tu kan celana nya kek denim yang slebor gitu terus baju nya harus yang agak oversize, tetapi menurut aku ada beberapo stelan yang anak skena kek gitu yang dak amsuk di akla kayak celana denim gitu ada yang udah kalau di tempata aku tu kalau kasih lihat samo mak aku tu kek udah buruk nian ngapain di pakai, tetapi kalau disini tu makin buruk pakaian tu ada jugo yang hargo nyo tu mahal, itu yang gak tau gimano dari mano caro penilaian orang kek udah kek udah robek-robek udah jadul udah kotor niantetapi <hesitation> hargo nyo masih mahal terus ado yang makai. Ya dak masuk di akal lah kalau di bawa kedusun kek orang desa kek gitu pasti di sebut lah kalau ya star boy tu tau lah yang pakai celano jeans ketat gitu kan <hesitation> pakai baju kaos yo pakai sepatu ya layak nyo star boy, biaso nyo kalau untuk biaso nyo, kalau aku untuk ngikut acara nikahan biaso nyo tu pake batik, celano dasar ya pake sepatu sih yo biar kelihatan elegan jugo kan, kalau ke kampus ya kemeja kan, kalau di kampus tu ado peraturan hari kamis tu wajib pakai batik terus hari senin atau hari apo tu hari selasa pakai pakain putih ya, di kampus tu kalau berpakaian harus yang sopan tetapi baju kaos oblong dak boleh, kecuali kecuali baju kaos yang berkerah itu, boleh terus, ujian jugo ado tata cara berpakaian nya setiap melaksanakn jian itu harus berpakaian batik terus celano nyo tu bebas asal dak robek-robek celano panjang sopan. Kalau untuk sehari-hari ya tergantung acara nya ya kalau mau main ya pakai s-s-santai lah pakai celana panjang, pakai sendal kalau cuma nongkrong dekat-dekat kalau mau ya ke gunung pakai pakaian sehari hari gak mau jadi soal nyo kan di gunung dingin pakai celana levis pakai baju pendek sampai sano kedinginan, insomnia ya tau kondisi kek di gunung yo harus pake jaket parasut gitu kek pake sepatu, sarung tangan, pake syal di leher biar gak dingin ya terjaga lah suhu tubuh tu.